<noise> Kukatili wa kijinsia na mbino kalola. Hivyo vima zana li mwingi mpuyishu munganda. <noise> Mbali mabizuli, chisiku, asafi. Mkushilikia nabuana, tulipufia loma, mkahumbi. Mwaomba viyacha. Ulolumzi wanji kupanga maesabu yano yasipu. Ngiwavu wangu kwenye natichena yukwewe monsi. <noise> Nene li monsi kwa mwajila chintumu munganda. Mwajina nene mkushilikika hazi. Ati wanji nando mkahumba, lakini chikutaki ungufu nene. Mwana nene li monsi wanganda hii. Ta yale ngengata kukukati. Rikisa kino wewe mwanaji. Utangu wea ni haki ngatu mkula fenu monsi. Mwana wea wemfano nandilimuli nishida koe miataanu. Utanguchote indonya ungea kuchile mbukashe. Hameza kuchise. Ati unua kune na watu tole wewe. Hutu nena, hutu tola uli. Wakati wewe li mwinga kahamwa, <noise> hamala kuhiza hapi medebi. <noise> Wavu wanga kuhume. Ati nene monsi chenuma shindana nani. Hai, hata hapi medebi kweririu. Sio kwambeti, hamala eta limuinya, nyi, au limuwa makali labimviyaman. Waya ka muwele sile. Ama muwele afuma wama, lakari kwe mtondo hizati medebi. Ngi wavu wanga kuhuma. Tayari ngekuzulumu mani usini haki yonsi, kwamba we njio yule mama che takiwe wau uwanyonsi chinokulondi kuchiomba utindio usukupingana nao talenge te kunyanyasa chi jinsia, namna alola idai kwamba mtu nekunyanyasa kulingana na matendo kwamba mfano anagpela ngenge mlinaumung'anda amalakwiza asenda ngachonsi chichi kuhusu kushilikisha wala kusiko kunena ngiwamusho wati wane mbona hutusendi chifulani mtalonda achi kunene, chenwene anikuchangiachanu nenelimonse chonsi chinokuomba chitakiwe kukubali <hesitation> ah mmatiwe kooo ulya monsi ngali noshi tutatshirisha tutachishikiana, ligwea kazi zimbuzi kakusukunena kunichanii nakunenachi tene mbuzi yamwachi nene unonalunda tayari ne dalili nerora mtu aende kunyanyasa pa, niwavwanga kana kummaa ekuvwanga uli, vivi anosi nani takunenyerewa we chimama kutakiwa chonsi chino naomba engukuzumila si wapangila chenutu wemonsi tayadu we lola kwamba mutu akunyanyasa. Lakini mtu huyo nangati ukurora ngati ni kunyanyasa yani chonsisi lazima makunene, bwana nemkulonda ng'ombe vi na vi na vi wenjuu kutuuliakuvua na mawazo yako juu kuzumila au kana, umanya uti we wene tuli sambamba na we lakini nganoano lakutola mamzi yakwe wenga awe ye nku unyanyasaji wa kijinsia inamana wengi sile haki, utenzi sila bola.